Takkal kumba, loolu moom dana yokku leeraal bët. Biñ ko, dañ ko daan toggu walla mbuumu nebedaay bi, dangay jël mbuum bi, nga wol ko bam kii nga toqol ko ci sa but yi. Boob baax na si bët. Boob day leeheral bët. Waaw bul minera daal soo ko jëlee nga fete fete ko, nga teg ko si kii ba suba, soo ko jëlee nga sëlmoo ko, soo laalee sa peri but yi nii, day mel ni suuf moo fay génnee dinga xam ne sa bët yi am na tilim bu fa nekkoon. Day génn. Boobu moom baax na si bët yuy metti. Ci bët, bu mettiwul sax baax na ci. Soo koy jëfandikoo, sa but yi daf koy yokk leeraay.